Inerdonesia Möéti tëtä guaju asiatica, kuape yaesava, bueno yaesa repotaje rupiva, jaekoo <hesitation> araku arakuva, jare mas clima tropical, jayave mbaetiko aipo iroï mbate, jare araku mbatee, erei mayormente kua tätä guaju pe <hesitation> oajaete jakuvo, jukurai yaesa jare oesauka yandeveva, kutï mii yaesa vaera mbaeti yaikua.